Ah tonotono legioma, aihay zen̈y niany baka tsy maintsy ho gôra fo fôtiny raha mahery aton̈oton̈o. Fa hitako edy mety an̈anovana izy atao mahery be motro Bòakaio aharaka hena hely oe sisi-nany.